<hesitation> Fagnanaovana omelette ndaiky e, malaka bôl a de vakigny atody atao agnatin'bôl de kapohigny ny tamenany ndraiky tapotsiny kapohigny de avake atao ambony afo karaha magnano frity regny izy ao zay vô rarahigny sira hely nô poavra arakaraka itiavan'tegna agnanjy izy kôfa ambony afo igny zaigny kôfa ho itan'tegna meimey igny zegny izy avadika avadika izy e masaky ilany a ilany zay vô vita.